<hesitation> <noise> penting- penting apo idak nyo kuliah, kalau menurut sayo pribadi yo kuliah tu sangat penting, kareno selesai kuliah ni jugo modal buat kito kedepan nyo bagaimano caro kito menajalani kar- caro kerjo kito apo lagi macam awak ni kan yang <hesitation> berasal dari daerah yang <hesitation> terpencil gitu nah, jadi sangat penting <hesitation> sangat penting buat lingkungan, atau <hesitation> atau daerah sayo supayo kito jugo bisa bantu buat kemajuan daerah kito jugo selain buat itu kuliah jugo biso buat kito berbanggo diri kareno kito do gelar dan ado namo jugo kito di daerah, jadi kalau ngumpul samo orang- orang yang ado gelar kito pun dak terlalu malu jugo lah, se enggak nyo, kito jugo ado pangkat nylo gitu nah <hesitation> apo lagi di-di-di desa di de- de de- desa tempat wak tu anak- anak muda nyo tu minat untuk kuliah tu kurang, jadi kalau bukan awak, kalau bukan kito- kito yang mau yo siapo lagi yang nak ngurus desa kito ni ke depan nyo, yo macam tu lah kiro- kiro.